דַּבָּא גַּ'אדִי נִקְרָא לִיק גּוּג' נִמְרָאת דְל-אֶל-טֵלִיפוֹן וְלָקִין מַא שִי נִמְרָה חַקִּיתִיּה בַּשּׁ נַחְפַּזּוּ עַל אַל-חֻסּוּסִיַּה, אֶל-נִמְרָה אֶל-אוּלָא הִיָּה וַחַד וְסְבּעִין חַמְסָה וְשִׁשִּׁין תְּמְנִיַה וְרְבְעִין חַמְסָה וְתִשְׁעִין תִּסְעַה וְעֶשְׂרִין, אֶל-נִמְרָה אֶל-תְּאנְיָה הִיָּה תְּלָאתָה וְרְבְעִין שִׁתֵּּה וְשִׁשִּׁין תִּסְעָעַשׁ שִׁתֵּּה תִּסְעַע וְתְלָאתִין רְבְעַה וְחֻמְסִין. הַאדּ אֶל-נִמְרָה מַאקְתַמְתַּל חַתָּא שִי וַחַד גִ'יר בַּשּׁ נַעְדִירוּ אֶל-תַּמְרִין דְיַאל אֶל-קְרִיאָה.